Eron madaniyati tarixan qadimiy va boydir, ikki yuz ellik ming yildan ortiq tarixga ega. Eron san'ati, rasm, haykaltaroshlik va arxitektura, juda rivojlangan, shuningdek, Isfahon va Shiroz kabi mashhur shaharlarida o'z aksini topadi.